طبعا أنا أفضل حياتي كشابة، لأن عندي حرية أكثر أعيش وأتخذ قراراتي، لكن كطفلة أنا أحب بعد أعيش طفلة ما أتحمل أي مسؤولية عادي يعني.